בּאש נְוַוּד אֶלרוּז מְזִיַאן כְּנַעְסְלוּ מְזִיַאן בּאש נְחַיַד לוּ לֶנְּשָּׁא, מִמבַּעְד כְּנְחַלִּיוֹה יִתְרַנְשׁ שְׁוִיָּה פִי אֶלְקוּקוּט וּלָא אֶלְמֶקְלָה, כְּנְדִיפּו שְׁוִיָּה דִי זַיִת כְּנְקַלּיו פִيه שְׁוִיָּה דִי אלבַּצְל וּלָא תּוּמָּה בַּאש יְעְטִי אֶלנַּכְּהָה, מִמבַּעְד כְּנְזִידּו אֶלרוּז וּנְקַלִּيه דִקִּיקָּה, כְּנְזִידּו עֻלֵיהּוּם אֶלמֶלַּח וּלַמַּא סַחּוּן בְּנִסְבַּה קַאס רוּז וְקַאס וְנֶס דִיַאַל לַמַּא, כְּנְחַלִּיו יְטַיְּבּ עַל נָאר מְהִילָה חַתַּּא יְשְׁרַבּ לַמַּא כָּאמֵל וּמִמבַּעְד כְּנְغַטִּיו וּכְנְחַלִּיו יִרְתַח חַמְס דַּקַּאיִק קְבְּל אֶלְתַּקְדִים.